Perroquet dreka an, aminay akany iey io atao mpiambitanàna, atao mpiambitanàna izy an, de ampianarina mizaka, ampianarina mizaka izy ohatra hoe magnonona agnaranao; na hoe miarahaba olona zegny mandao akeo ,de izy an mahay mizaha fihetsik’olona zegny, fihetsik’olona ataon’ olona amin’ny tragnonao ambany lakoronao akeo itany, de rehefa, rehefa surtout olona iny rehefa mpangalatra de aherina ananjy aminao iny avakeo, de anao tompony mi mahafantatra ananjy.